Laha ohatsy ka mitete ty fantsakako ka hikaiky mpamboatsy azy aho, volaniko avao mpamboatsy azy iny hoe miavia amiko atoy ranandria fa simba rahako zay atoa.